Alura i üzei a ie culi li pi citi ch'a pölu esi i pasarot, le cince, pöi a ie i gai, i merlu, pöi a ie culi li ën po pi gros ch'a sun i curnaias, pöi a ie cui li ch'a ch'a, a i sun le acuile, i grifun, a ie i i cum a së ciamu i cui li che bon a më ven pa pi